Toetra tsy manampaharoa anagnan'ny elephant ndreky ediny zare regny gny atao biby tegna matsilo saigny avakeo zare tia taranaka regny tsy mandeha manôka zegny fa matetiky izy mianakavy fognany miaraka mandendeha regny kô fa mandeha.